<hesitation> Anao niany karà sarôtin-drôtiny. Asa sa va tsara ndreky anao? Karà hafahafa mikoran̈a aminao. Tsy karà jiàby ataonao karà fa manonga fo zen̈y fivolan̈anao ndreky fihetsikinao tsy mandeha amin'ny tsisy raha pare fekiny e. Asa nan̈ino?